¿Cun ni run company danënu? Xini cwueznú, gap´ën paceinzy chi rzenyën, gula queity gizenydinu xini rcazën, puz rateën nap´nu siempre tïé caryë izenyën, xiní gunën, bel gunën ni xina gacni chi cun ni náh resultad xtenën, xini chilo gunën, <hesitation> eh ndé ni nap´ën paceizy re, bal rníenú tïé experimento zá áh área xtena nugwuel rac´ni tïé chi queity rdicadini za ni rbezën, chi gac´ni ztïé chi queity rdicadini zë, chi rnyieu ¡ah queityruca guna ndé, queityruca guna ndé! Chi gunu ni ztïé chilani rdica, lani rchag, gula ziega na resultad xtenú chi purlani rniraba rate ra zá objetivos re ni calogi izenyën, queity pádí, zapagadí idicá tïé ni siga idicá ztïé ni <hesitation> nugwuel tubicwzi queity ladi benu tïé nde, queity ladi benu nde gula ra buny gí queity ladi ben ni chi náh liga ryienycá resultado cazenyu chi rïeni madiru runza company paceinzy re liga.